Main taig aín tsá múh jóh ti bá ná éh laig áh taig chaí áh jain tsá múh taig chái la taum aig, taig chaí jain tsá mju jo taig gi tsaí jain yía pe laig áh ain bá fuo dau áh jain tsá múh éh aig áh taig chaí muo taig ain tsá múh jó laig yá gi laig ñi tsá ku, laig ñi tsá úh nih laig ñi tsá úh muo tsi já lá cúo jó bá muo taig ain yía jó cuo tsi óh éh múh záh jóh áh jain múh do gó ñi tsá ku jóh cúo kuh, jo kuo uh ni jóh kuo múo joh cúo óh. Óh laig lai aig óh kúo áh main tai áh tiempo joh, jó áh tsá múh do áh joh áh taig chaí tsi já lah bá éh ñih jó já la kúo joh kuo já la laig kuo já la jo laig gi yá ré ni fu cuaíg maih taig la óh já la muo já la ré jóh já la gi bá éh óho aiun cau já la óh zah éh aiu kíeh tsi áh tsá múh dóh go já la cúo áh jóh laig, laig taig tzai múo ain tsá múh si fain bá muo tsá múh chim muo tsaí ni óh éh li laig ngi é muo gá ki múh gó fui gá cha ñi oh kúh fui gá au óh éh ñih jóh bá main kúo éh ku doh jóh yía gi zá joh zá níh zá éh aiun kie shiu nó muo nó. Éh zá éh ku jó bain óho náh laig taig tzaí muo jaín múh jóh gi yía naig main taig jaín múh do naig zaí áh yía fu éh múo áh jóh óh náh ñih, áh naig do áh yía maig taig tiempo cháh. Jóh yía naig main taig agosto, septiembre, octubre óh zá naíg zaí ká aig áh zaíg naíg cúah. Jó kó áh zaig naí cúah laig la laig lo chi jo zaí ga zá áh zaí naíg cúa do gó laig laig aíg gie tsá tsi ni yáh gíe tsá zíh tsá jóh ká aig gi áh zaí naig aum zá jóh áh naig aum do joh nih muo tsá áh jo chaí caum nih aum nih tzáh. Jóh muo gá nih do jó ti tsá múh ti tzá íh maig ti tzá úh bú tsá ajo geih tsáh joh múo tsá aig, aig mún kó jo tó tsá jo já laig aí kú ló, jo laig, laig máh óh áh zaig gi naig na do, áh naig náh do joh chá náh tsá áh jo jóh naig pai nah áh zaí naig ná do jó áh naig ná jo múo tsá úh aum jóh áh úh aum do jóh muo gá laig úh aum óh chía tsá kóh, kóh úh ñi zaí úh aum naig zaí jó fain bá fuo dau shía la muo tsá raum tsá áh naig do chiu jó, oh shiu áh kaum geí já lah muo, muoh já la caum joh, muo ga-muo ga shiu áh joh ni laig ré. Jó zaí tsá múh ni gaíh gó muo gá yá áh múh do joh tó naig do, joh to naig do jó uh bu aum chile ancho juagillo jóh uh bu noh. Oh fa aum joh fá shiu aum ni yáh jóh fá ih maig jóh fá ajo joh fá já lah naum chía comino, pimienta, clavo jóh úh buh cóh múh yíu có aum bá gai ko aum chilea jo áh joh aig chía tsai do joh ni óh. Óh koh joh koh oh chia tsá joh tó tsá muo joh joh laig, laig máh áh úh ñi óh goh zaí uh aum naig zaí áh jo áh laig, laig loi nah taig chaí maig taig ain múh tsi áh gain múh do jó cúo já la éh ñih fain ka áh jo ga ñi cúo áh aín múh doh tsi áh joh tiempo chá jóh baig óh áh loi náj jóh múo gain yíah go pues záh oh cosa pe oh cuo bá la aín múh áh go laig taig chaí muo ain tsá múh.